أعتجد إني أختار أكون رياضية مشهورة، مع العلم إني ما بفهم لا بالرياضة ولا بالفن، لاني موهوبة بالفن ولا اني رياضية مخضرمة مثل ما بيحكوا، لكن لو إخترنا أضعف الإيمان راح أكون رياظية ،طايرة، جول بول أو كرة قدم، أي شي جدم من هذا القبيل.